يا حبيبي إذا تغبي تعلم لغة جديدة، يفضل أن تبدأ بأساسياتها أول شيء، <hesitation> أو بتشوف تطبيقات أو مواقع بتساعدك، <hesitation> مثل <hesitation> دولينجو، أو باب <hesitation> كمان <hesitation> ممكن <hesitation> نشوف أفلام مسلسلات <hesitation> مترجمة <hesitation> والمواظبة.